ஸ்டேப்லர் என்பது ஒரு மெக்கானிக்கல் சாதனமாகும், இது தாள்கள் வழியாக மெல்லிய உலோக ஸ்டேபிளை ஓட்டி முனைகளை மடிப்பதன் மூலம் காகிதம் அல்லது அதைப் போன்ற பொருட்களின் பக்கங்களை இணைக்கிறது. அரசு, வணிகம், அலுவலகங்கள், பணியிடங்கள், வீடுகள் மற்றும் பள்ளிகளில் ஸ்டேப்லர்கள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆவணத்தின் இடது பக்கத்தில் 45-டிகிரி கோணத்தில் உங்கள் ஸ்டேபிளை வைக்கும் போது நீங்கள் சிறந்த வாசிப்புத்திறனைப் பெறுவீர்கள் என்று பெரும்பாலான மக்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். நீங்கள் இடது கைப் பழக்கம் கொண்டவராக இருந்தாலும், இடது பக்கத்தைப் பயன்படுத்துவது பெரும்பாலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது.